Loo xame ne doom a nga taxaw fële dana xame ne man maa ko jur, dana xam ne lële suma doom lu mu sori sori sori sori bu meemee rek doom ji dana ko oyu, dana xam ne lii man maa ko jur mu ñëw, waa bu dut doomam bu ko jegee mu mbëkk ko waa. Itam noonu la bu juree daw wëti balaay ñëw, bu meemee rek dana xam ne lii sama yaay la, waaye bu dut yaayam du xam du ko jege du ko ñemee jege. Tey bëy meemu bëy su mbëy meemee bokkut ak bu nag dégg nga, tey bëy bu taxawee fële meem ndey ji nekk fële dana xam ne lee suma doom ma, mu daw mu ñëw doom ji daw ñëw ñu daje mu nàmpal ko, waa bu dul béyam bu dul doomam bu ko jegee mu lànk, waa jël sa doom nga dem wëti, sooy wëti booy ñëw si gétt gi balaa ngay toll fee yaa ngi yuuxu sa doom ji, ndax bë- nag wi dana xar mi dana xam ne suma ndey mu ngi ñëw, dana xam ne bii mooy suma yaay mu ñëw, bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee ba si gétt gi ñu xeew ko ratt ko ñu doog ko jox doom yi mu nàmp.